Oon, uu, oni, komi, o'on, iño, uxia, una, óón, uxi, uxi oon, uxi uu, uxi oni, uxi komi, ñeon, ñeo oon, ñeon uu, ñeon oni, ñeon komi, oko, oko oon, oko uu, oko oni, oko komi, oko o'on, oko iño, oko uxia, oko una, oko óón, oko uxi, oko uxi oon, oko uxi uu, oko uxi oni, oko uxiju oko uxi komi, oko ñeon, oko ñeon oon, oko ñeon uu, oko ñeon oni, oko ñeon komi, udiko, udiko oon, udiko uu, udiko oni, udiko komi, udiko o'on, udiko iño, udiko uxia, udiko una, udiko óón, jumidiko oon, jumidiko o'on, jomidiko oon uu, jumidiko oon oni, jomidiko oon uxi, unidiko, unidiko oon, unidko uu, unidiko oni, unidiko komi, unidiko o'on, unidiko iño, unidiko uxia, unidiko una, unidiko óón, unidiko uxi, unidiko uxi oon, unidiko uxi uu, unidiko uxi oni, unidiko uxi komi, unidiko uxi ñeon, unidiko iño, unidiko uxi óón.